Reh la k'uxb'al reh pan nitinimiit k'eh qa'sa taqee' han yah soq wula' q'aram la pooch la pooch re'ee nkikoj xaq kikoj q'oor pix iik re' tuwik re'ee ch'ahqon re'ee riq'omil reh richaq'aam reh nrib'anara la pooch nrub'anara laa nriloq'ra la chaam nkikojom la uuch kah ye'eem pan molino reh re'ee rilacha q'oor reh nkipu'lsaam nrip'ajara onteera la qa'sa taqee' rik'amam ka reh riq'omil la pix nkip'ajam la iik nkip'ajam la anxux reh re'ee nrib'anara la risalsa reh nriye'ra naq nrib'anara la pooch la pooch nrijoq'aja la la chaam reh re' nkipu'lsaam la q'oor kik'amam ka re'ee nkikorpiim nkiye'eem la chaam kiye'eem la q'oor y nkiye'eem qa la tiwik reh nkiye'em qa risalsa kijatz'am reh raja reh nkipu'lsaam ja'ar soq wila' la laa ak'ach guisado La ak'ach guisado k'eh rikamaniik rik'am ka reh kurik reh soq chila re'ee nkii kamsaam la ak'ach rijosq'aja la ak'ach nab'anam la riq'omil reh risalsa ja'ar reh re'ee naa kojompa la ak'ach chilpwa ruu' re' jontz'ep aceite la sa riis re'ee re' richaq'aam riib' la ak'ach naye'qa riq'omil taqee' naye'em qa rilaurel naye'em qa ritomillo ranxux xunakat reh chipulwa reh ch'urik ch'urik chila la ak'ach ya ch'urik cha la ak'ach naye'em qa ruu' la risalsa reh onteera xp'ajara tii onteera xb'anara <hesitation> kore'eet nake'am panaa janaj kaa' reh yah soq chila reh naye'em qa chipulwa onteera re'ee pan janaj xun reh re' suq chila ruu' sii' reh chipulwa yah k'ojak chila reh nak'uxum nab'anam aroos reh naye'em qa ruu' nap'ajam awa' reh soq na nak'uxum onteera q'axin ja'ar laa pepian xa janaj wach Ruu' laa rik'amam ka la riq'omil onteera onteera np'ajara reh yah k'ojay y yah soq chila ja'ar re'ee la inaay la inaay yan soq pan sikiil yahwur k'eh inaay kik'ayaj chik'a'al wuche' nkikansaa la inaay kijokom riij nkijoq'iim paam kip'ajam kii pajamaj cha onteera la inaay nkib'anam <noise> la laa sikiil pa janaj kaa' nkiye'em qa pix nkiye'em qa ruu' xunakat nkiye'em qa ruu' re'ee iik onteera kike'am la riis naq ya wula cha laa riis ruu' laa sikiil nkiye'em qa la inaay reh chipulwa ja'ar wula mood nikiye'em qa la maloj la inaay kiye'en qa xerek' reh k'ojak k'ojak chila reh ruu' ja'ar wa'ak q'axin kore'eet nakojom pa akapee reh nak'uxum are' chii q'aaq' ruu' awuxpach taqee' ja'ar suq wila' laa la reh rum paa pam mieel wuche' na naa chaq'aam la na chaq'aam la rum naye'em qa ruu' Rike'iil ja'ar asuukal naye'em qa rikaneela chipulwa reh ch'urik ch'urik chila ja'ar suq suq la <hesitation> la to'om han soq ar nwula' la to'om la to'om nkip'ajam ruu' q'oor ruu' kiq'ab' reh nkiye'em qa ruu' laa kinaq' colado chipaam de ahi nkip'ajam tiicha nkiye'em pa panaa' xoot <noise> reh soq <hesitation> chi chaq'wa kore'eet mare'ta janaj xawach rila risaboor je' janaj estufa je' janaj xoot o janaj pan janaj xun man re'ta janaj ar risaboor je' janaj olla re' laa to'om wulmood rub'anara ja'ar kike'am pix ruu' sa riik reh nak'uxum q'axin q'axin hay soq ja'ar re'ee la kinaq' kinaq colado pues yah soq ja'ar k'ojak k'ojak nkiye'em qa ruu' rimanteeka' nkipu'lsaam kah ke'am <noise> ee reh chipulwa wulmood riwi'qa ruu' aroos wulmood nak'uxum ruu' ch'ahqon cha qa'sa taqee' re'ee onteera are' la k'uxb'al ke wila pan qatinimiit <noise> han yah soq wila' Re'ee nb'anara ruu' k'eh qa'sa taqee' ruu' rujoq'il ruu' re'eem re'eem k'eh cuidado ee nab'anam pan janaj aa awib'al k'uxb'al pan apaat hoj man yaj qaloq' ta la k'uxb'al hoj qa qab'an qak'uxb'aal reh soq qawa'a pa ruu qaucpachiil taqee'